Or c̲h̲ak lni giedz ndal minn xgit, ndal giedz xyiꞌdzë xgit xigiedznu <hesitation> x- xgit minngol, xgit minndoꞌ, xgit minn kwnaꞌ, <hesitation> c̲h̲uꞌnn minn este gan chu c̲h̲uꞌnn gan pues minn knu c̲h̲ey be lë ti regalo. <noise>